<hesitation> Raha gne fiheritreretako anazy zashy ame isagne karaza fitegny eran'ny izao tontolo izao da mety mahatratra dimanzato ny agny ka satria maromaro ny karazan'ny fizaka etoa.